Momba momba sakafo ndrô Brezily ndreky izen̈y. <hesitation> Ino ma zen̈y fivolan̈ana izy? Ten̈a tia <hesitation> mihin̈a zariko ndreky hen̈a zen̈y irô ia! Mihin̈a mofo amin'ny fromazy, avô mihin̈a pô ndreky mihin̈a voankazo natirely ndreky migiaka zy natirely koa zen̈y.